Mbuzi ni ngombe ngache kwelo zshima mbesi mtavo mtu nakaya teka ngazia mlola kuuko akwi chichi yale zikancho kulela "booo- booo- booo" ngaindava zikalo nduka zikalo nduka zikalo nduka zikuya ziwela zikuya zikuela zikuya zikwena vena kateka zikuti "booo- booo- booo" ngiwiza wafika izanju kulila ziwonsi isanju kulia <hesitation> ngaizi lale zikatuka ngaizi kuchile zshani zitulia izi manya kwina ka tete katiza kolanda tutishe pa tukalima sote tukali atutwa alekwi aya. Nene nemwad kumwe tuta tekli ngombe ziya kisasa nazi manya ngakoli ndiso takalinda afuma kuanzia ingela asolocha ipyanzi ngapalima palisa tote pansia sola- sola umanyi sine wii iza litimu nimo sinda majani au mpumba umpela ngakulonda manze achu kulila akulila akwelekea akuzuta ngapali dishi pali chindo karibu yakwa ya kusuta ya kusuta ili amwe manji imamwe yali sire wii akwe ati kaukia na manzi umtwa lela manzi yamwa mani ngombe ikamwe alita stini kwa siku katondo musanya mema ngosi chindo chonga chonga cha manzi cha lita ishirini ngawamwa umawela sila ata tulia akwe ndelela kulia na maji akwe ndelela kulia majani yakwe yano uti mpela pamsindi.